حرجان الطعام في المقلاة شي يصير مع أحسن الطباخين, عشان تنظف المقلاة المحروجة بسهولة ممكن تسوي كدا, أول شي تجيب خل أبيض وتصبه على المجلاة المحروجة وتخليها فترة، بعجين تفركها بسفنجة الخل ترى يساعد لى تفتيت الحروج طيب ممكن بردو تحط بيكربومات صوديوم تخلطها مع شوية موية بعدين تدهن بيها <hesitation> المقلاة وتخليها فترة قبل الغسل وتغسلها، بيروح كل الحريج.